Woodi kittorɗe walla taasaaje <hesitation> to nyaamndu waɗetee laatiiɗe jaajɗe, <hesitation> ɗon tawee to defirɗi ɗuuɗɗi. Goɗɗi kam en naftortaako e majje, sabu aadiiji meeɗen yahdaayi e no ɗi ngontiri, ammaa sabu jamanu jooni ɗi puɗɗii naatoyki. Mi anndi yimɓe ɗuuɗɓe naftorto e goɗɗi yeeso.